<hesitation> ina egu henanadai, iha hituna beh, lau, ina nanoho namaim lau maragiguai, egu- egu, gauta nakaraia maragiguai, ina name bada laia natugu dan deme vara doini na laloamu, na, lau, na sikuliva, lau, <hesitation> lakiai grade, rua, na karaiava lalonai, egu lagani iha ruana sikuliai, lalonai ina, ina sikuliai ini, kekeni tah. Hanai hanai ini, lau turagu lau varavaragu, asikuli heboum gaudia <hesitation> dadabadiamu. Lause, nan- na- na dadabaia. Heunaia na doini na laloam. Emaim, bona heina natugu dan deme vara, una kara na karaia gauna na, laloguai na doini mia. Negaidia nanohom nalaloam nakirimu. Ema bona ina lagani lau natugu, ena, sikuli, Lagani iha ruana <hesitation> karaiam lalonai, ia danu na, meromero maragina ta ese, sikuli gabunai, una same, karana ma ia enai ma <hesitation> karaia. Launa nasikuliva taiminai na launa asi egu ura mokan ini- momokan ini taunimanima badadiai, eiavana ai emai uru taudia, lau turagu tah eiavana lau bamogu ta eheai henidiamu. Bema idia na dia kerere evene eheai henidiamu neganai idia gwaudia na hanainai lause nakaramu. Heina horai nanohom lau natugu na lagan iha ruana, ena sikuli lalodiai, ia danu, unu bamona <hesitation> karaiamu neganai lau eguai nada seh diho namonamomu badina, lau nasikuli taiminai launa unu bamona, sekaragu. Dain lau ina, natugu enai evara neganai lau eguai nada hari nagwaum sediho namonamo. Nala sikuli gabunai una, meromero sinana tamana danu, naha maorodia nahereva henidia. Idia egwa idia natudia na, kwarana auka masemase hereva sekamonaimu beh, lause, lalohadai namodia haidia doh, kwaranai baina atoa bena meromero maragina na lause, na kwadia dikadika school gabunai, ena sikuli gabunai. Bena nahamaoroa oi ini bana okaramu neganai vaira dinadiai, Oi, varavaram ta eivana taihumu natuna ta sikuli gabunai unu bamona haidia ese bekaradiam. Na ekaram auri an iana elaom ea hegirom ma elou emaim oi, natumu tah evana oi varavaram ta natuna enai evaram bamona. Na lau nanoho namaimu na asi egu ura momokani sikuli gabudiai, unu bamodia, karadia evaramu. Ini nao edia gwau bully. Bully na, motu gadoai na asi dibagu edebana baina gwauraia. Toh, lau egu roaroaina enana, ekara, sekaradia namonamomu. Ini taunimanima na da edia ura nohoboudia ekaram edia ura toretoredia evana edia ura gadaradia ekaram sikuli gabudiai. Nada edeamo emaim da, maoro maoro da, <hesitation> dadabadiam eiavana <hesitation> pusidia <hesitation> doridiamu emorumu, na lau eguai na dia namo. Ai na nanoho namaimu una, kara na heroamu evaramu haidia ediai neganai, nega haidia dia lau natugu toh lau vairaguai ekaram neganai nagwau henidiamu. Ban- una, lau maragiguai danu evara. Lau eguai na sekara. Toh lau ese, na kara dikadia ekaram, taunimanima ediai gaudia na lause na, Naheai enidia bona, edia gabu korikori ai natodia. Nahamaorodia umui ouram heai neganai bala heai gabudiai baheai lao. Inana sikuli aonega abi gabudiai. Eheunaia na doini na laloamu emaim bona heina name headava, hari nagwaum natugu dan devara, doini nalaloamu. Beh nega momo na natugu ediai dan na sivarai henidiam naha maorodiam umui osikulim lalodiai, bema taunimanima oitadiam kerere, ma elaomu ini, maragidia enohobou kava nohobou kavam gaudia evana <hesitation> gadara edia ura karadia ekaram taudia eheai henidiam neganai, idia gwaudia, bakara. Basio helai basio herarai. Badina oi mai dibam ina kerere ma gauta basio karaiam neganai kerere badabada ta hari beha varam garina. Eina natugu heina denohomu, una hereva nahamaoroa murinai ia eina enohom elaom sikuli gabudiai bema gauta eitaiam kerere neganai, elaom ea herevamu. Naha maoroam basio herevam neganai kerere badabada ta bevaram garina. Na lau maragiguai una kara evara gauna lau ese ma nabiam natugu enai ma, natugu dan naha dibaiamu. Ni kara na basine- basine ka- bas- taunana- basie kara ia vairanai. Ev- karam negan baine ha, edia, baine ha dokodia edia, ini kara dikadia mo.